من كنتو صغيغ كان عندي مسبح صغيغ بالبيت كنتو بالصيف دائماً اترسو ماي وبوقت الظهغ اطلع أسبح بينو ، فكنتو احاول دائما انزل جوى الماي حتى اغشع اشقد اطيق احبس نفسي جوى الماي ، وحتى كنا نسابق انا وأخوي منو يطيق يحبس نفسو اكثغ فترة جوى الماي ، فتقريبا كنتو احبس نفسي جوى الماي بين الثلاثين ثانية إلى خمسين ثانية.